Makepono ka ʻike a me ke akamai o ke kanaka maoli. ʻAʻole paha hiki ke kuapo i ka ʻike a me ke akamai o ka AI ma luna o ke kanaka. He mea kākoʻo a i ʻole kōkua wale nō ka AI. Akā ʻike ʻia i kēia mau lā i ka akamai o AI kohu mea lā he kanaka maoli nō ʻo ia. I koʻu manaʻo i ka hoʻokāʻoi o AI ua hiki nō paha iā ia ke <hesitation> kū he kanaka.